lave-lingi bɛ'a be bebian uwe lave-lingi a manzi nɛ a ba wa'a a oyi uwa cama non'ona ni ji toni ma sɛ han mite mu dan a a'o hɛni a zo o han cama a hɛ buton to han ma munu munu han yi wa munu a munu munu to mu han we sɛra han sian fa han yi cu